والله أفظل الأطعمة المالحة،، ليش؟ لأني أحب النكهات القوية والتوابل اللي تظيف طعم مميز للأكل، الأطباخ- الأطباق المالحة مثل المندي أو الكباب تفتح النفس، وبصراحة أشوفها أكثر تنوع رغم أني أستمتع بالأطعمة الحلوة مثل الحلويات، بس الأطعمة المالحة تظل هي بالمفظلة عندي، لأن تخليني أشعر بالشبع والرظا بعد الوجبة.